Ja xi skine'e an t'ajé ja kandu tjio kandu tjio xi kiskine 'an najmí xi tsjuana ja kui kandu tjio tjemañu tsjuana ja kjat'ema nga tisakujíma kikanguistjae an tande t'ajé nga ja kusakuna kui tjio tjio jmá kisakuna tjio xixi tanga kisakuna kui nga ja jichu nga ja k'ia kisakunakuajande ja kitsitsje'an ya'a'an michilin'a nga ja kis- kitsitsje'an itsje'an tse'e itsje'an nguije xi ndi inejun tsjetsje'an kuinga nga ja jichu'an ngani'ya'na ja an kitsinda'an kandúu kuinga nga jichu'an kiskabe'an ngu kuseláa ngu kusel'aa inchyana ndifa nga ja inchya'an ndifa k'ia y'enda'an xuti'na tsateya'an xuti tsateya'an tsju Itjiaán ijin jaxúu itjiana nguisa ijin jaxuya tsjuya xuti inchyana kuinga nga ja kitsitsje tjiandana kui xuti xi kitsinda'an jia kitsikja'ajinña'a ngaya kuseláa kuinga kiskuyama'a janda nga tjixu nga ja tjixú kjia inchyana naxa skut'a'an nga kucha ndia tsjuana nga ja be'an nga ja tjinrare jó minuto nga tjixú kjia- kjia inchyajin'a tjio xi tsatsé'an tusuba tjio jmá xi kisakuna kuinga nga ja tsujin'a kui tjio skuya'a nguxi te minutora kiskuya'an nga kichjanni kui tjio kitjia- kichjan kuinga nga ja kichjan kuajande Y'eyana yajo'na k'ia mare kjimench'an kitsi'asuna niñu yajo'na kuinga nde kuacha kitsinda'an ngu ndifa tusan ndifa tusan kitsit'ajo'an ku kjo niñu ndsañá kuacha tsjua chan tsakjien'an t'ajé kandu tjio kiskina'an